Ny loko manga maizina an, mampieritreritra ahy ny tahotra satria ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia ny any amin’ny <hesitation> farany ambanin’ny rano. Ny rano lalina izany, dia izaho tsinona tsy mahay milomano an dia mieritreritra aho hoe raha izaho moa izany no any amin’ny farany ambanin’ny rano lalina any dia inona no ataoko?